Miɗe goongɗini ɗun sanne du <hesitation> mi yiiru yitere an jaati. Ɗun ne waajibi mo neɗɗo ko yiaayi fu goongɗinta won yogaaɓe ni ane goongɗina fay so njiyaayi. Ko heewi e kulle duu fu, so ƴeewii, yimɓe ŋnŋ goonɗina ɗun tawee njiyaayi. Goonɗinal kaa, ɗun woni banngal muuɗun <hesitation> e ley anndal an min kaa, so ngoonga.